Banque yo yoomé mubaŋum ma sikori sin muyabay ma sikori. Alunlum mo nakané imbi aan uju ubang do ékorihi imbi may guboñuli babu ékori nuju ujabul yo bo.